زه پوهیږم چې تاسو په دې اړه ډیره تجربه لری، ستاسو تجربه به له ماسره مرسته وکړي چې زه د خپلې سختې پریکړې په اړه یو څه ډاډه واوسیګم. او همدرانګه لطفاً دا هم راته ووایاست چې څنګه وکړم چې په نیمه لار کې بې انګیزې نشم؟ او خپل دا سخته پریکړه بیرته وانخلم. زما دپاره ستاسو مشوره ډيره اړینه ده.